والله انا مدبيا يكون عندي مكتب الشخصي فيه كامل الكتب لانو عندك كامل الكتب تع الدنيا يعني عندك كل علم الدنية واش ادير بالتصاور انايا والوحات مابيد عندك العلم انا نحوس على العلم خير من اللوحات